Na jam brënda vetëm e kam pesë minute të ha e pran ka danj, mankari na kam ca bukë, ha ca bukë e i vu gjagjë numestr, oppuru çë di, ngroh ca klëmsh e ha dy viskote, o per esempiu, ngë zienj brumit, përçë brumit zihet te dhjetë minute, e u nga te pesë minute ka jem jashta ngë mënd jet.